أول سؤال هو شنو أكثر شي يهمك في الحياة؟ والثاني شنو هو الشي إللي تحس إنك تحققها في المستقبل وتبي توصله للناس تبي توصله أنت، وتبى تعيشه.